Narekko eloqkiq mappuadaya riasengna takdir, taniaro urusattaq. Nasabaq, iyaro maneng, moni tuo-tuotaq, aga-aga, puang e maneng matoroq i. Naikia, narekko eloqkiq makessing tuo-tuotaq ri lino e, engka diaseng e marillau. Marilaukiq doang ri puang e. Nasabaq, puang e mi punnai maneng i aga-aga e, iye maneng, deqgaga deq. Padecengi aletaq, padecengi ampeq kedotaq ri seddi rupa tau, padecengi sumpajangtaq, iyami maneng mulle paitakiq deceng. Nasabaq, narekko dipadecengi aletaq, ripadecengi sipaqtaq, dipadecengi iye maneng lao ri puang e, engka mua tu deceng mulle diita mauni magatti.